In Canada per esempiu di se veç nglisin flasjën edhe françisin, e ë një copë çë më duket se i thon Quebec, ku flitet françisi, sempri pë motivi thomi storici della colonizzazioni e gjithë këto shurbise.